کله چې د فضا خبره کوم، نو زما په ذهن کې لوی او بې پایانه ځای راځي. هغه ځای چې ستوري، سپوږمۍ، او سیارې پکې ګرځي. فضا د ناڅاپي رازونو او لامحدوده امکاناتو سمبول دی. همدارنګه، فضا د انسان د لوړو خوبونو او سپړنو ځای هم ښکاري. دا یو داسې ځای دی چې موږ پوهه یې لا محدوده ده او هره ورځ نوي شیان پکې موندل کېږي.